toh. yo ka yi giramana a- a- a- a lau bala kile kuma yi ningu rayuwa yir a lawu bala kilau sai yiya damuwa dikange, yiya dagu buwau, yiya kanacha a lau bala kile, ba yi giramana. sai yi bo miri yi bo miri, yi ningu rayuwa yiri a lau balau, har yoiko yi ba a lai wu bahammadu. yi bo miri a lau baham madu yi miri miri miri har lama yoko. boyibo miringi lau bahammadu tiba yi bo miri yi bo miri yi bo miri. har lama yoko yi ningu rayuwa yir a miri. a lau bahammadu ku a gwai yiri toh yi ya- ya kadangu yir hankali a- a ya daman yiri hankali. ya ti ningu yiri sai bur fisu lafiya tibak a- a- a miringi yanda ku yi bo miri. har lama yoko yi miri yi mirgu yi ningu rayuwa yir tuba. Yi ya wani dawamuwa yi kingi. ka gani ka buri ya lafiya ne ma yi yani yi shiwe pima, ka uoko mwa buri yiri ya teng ne ba shiri. toh to rayuwa <hesitation> mirgi kenan kagani. Ka ner ara asibiti a- a ma nuwa kun ara asibiti. toh sai ma amna ma shiowea a buri yo ya teng ma amnu ma chiwe. toh- toh rayuwa yi miri har yi kwarayiwa har lama yoko yi bomiri. kuma yi ningu yi ningu adua don. har yi durou duniya yito yi mirngi yito. yi ningu rayuwa yir tuba yi ningu rayuwa. ya wani cheu to kingi. ya tu buyanuwi yir yiri gagu'u. kuma yi ya ning fata don. gagu yir ba buyiwa yi yo. ka gagu'u yiri bwiru ma, ka sagu yiri chei. sai yi nyi hakuri. din ti bala yire yiya lai mun ba buyaga gagu'u, yo- yo mwa ya buyayiri gagu'u. yi muru rayuwa yir tiba. mirgu pisu yir tiba yi kwara yiwa yi bakwara yirwa yi nurba yiwa. to wure di miri har- ha- ha lama yoko, yibo miri yi bo miri yi bo miri lokaci kinge ka jeni ya ne ma yi somma yi kasgu kuma yamba kala yiri don, yi kasa jedi yiri yi niiga kanacha yi mirgi tibak yi kasgu jeni yir tiba yi ningu rayuwa yire, yi kasgu jeni yire ningu rayuwa yire yi kasgu geni ningu rayuwa yire. Ha- ha- ha lama yoko yi bo miri. kuma yi nin addua don min yamba de piya yiruwa yi, nere kuma bakwara yiro ma ba bwuyaniya gangu. don tono lauri ka pima gagu pinau nin ma yi nyigu pima hakuri ka mai anguwa yir mwa. ka- ka che kun a- a tina yiri ma ninga ningabu kuni ne ai ninga hakuri kau yi- yi rayuwa dama ito. Ka mo kwei mo ma ningu rayuwaa ner yi pima ya yi iyi pima ya wu chi kuskure. Ka ma ningu kuskure don tono ma nyigu hakuri gonmo tiba. bu miri bu miri har bu ningu wo buri rayuwa tiba. Bu ya wani che dikingi sai hakuri toh. har kanin ma ka ma kwe a- a babuya, a mo nyiwe hakuri pwange. yi tukuwai duniya kuma yi ningu addua, itukuwai duniya lafiya don yi ya wani damuwai kinge, imiri rayuwa yir tiba ha- ha- ha yoko yi miri yi miri yi miri. Yoko rayuwa yi miri. yi mirgi lau Bahammadu. don tono yi murgu tiba har lama yoko yi bo mirgi. yi ningu rayuwa yir miri yi nungu kanacha miri har lama yoko yi bo miri yi bakwara yire bakwara yiwe, yi kaka yiwa imiringi rayuwa yir tiba yi miringi rayuwa yir tiba iya wani damuwa tikingai. Ka yi damuwa a rashin lafiya yi yandi yi shiwe buri a- a wu ren si ya lafiya a- a buri ma ka lan pundu amna ma chiwei. ka ma chiwei a- a in da lele a- a toh yamba wo. Ka nyino ya do ne. ma kasa nyino ma nyi pima. Toh- to tayuwa yi mir tiba yi miri yi miri yi miri yi ningu woye rayuwa a miri. Don tono ya wani a- a yin janwa. toh kama jandi kam mo- mo woyi mirgi nobu yi pima mo jandui pima jamaa mo jandui nye. Yaku ma jandui. Mo mirgi rayuwa mo tiba yi kwara ma. yi kaka ma. Ka bur ya lafiya ne. mo kasa nyino ma nyiu pima. Ka ma kasa nyino ma nyi pima. yo ka lan pinu don ma amin ma chir pima, kama chiri a bu danga nye. a- a yi da kundi a- a tenye buri a- a burin teng a- a yi nuwoi nye. toh ka bur teng kam mere. ti yir ner Yamba ai, ka yamba nyimnui mere mo dogaranga tono po bu miring rayuwa bur tiba bu miring rayuwa bur tibi bu miring rayuwa bur tiba bu murung rayuwa bur tuba. Miringi rayuwa bur tiba miringi rayuwa bur tiba miringi rayuwa bur tiba miringi ryuwa bur tiba. kama kwai a- a nure a- a ba buya a- a wuna buyau ya lafiya. Tenye yin kwe buriyey so reni yachika ki nan a. toh a daya no ba kasa nyenou noba nyeya kai yi teno nyenoun wai yi teno nyenou manyiu buya wo ba miyanga. A- a ka yi derewei a- a kan nyino wei. yi de no ka- ka lan pinu don ma amna ma suwa fina don. a- an tengnye buryuwo nye. buri buya wo ninga nye a- a a da teng a- a ka no ka chwatawi nyenou wai no ba chwata. Mer bu mirgi rayuwa bur tiba bu mirgi rayuwa bur tiba bu mirgi rayuwa bur tiba.